Hiki ke kōkua mai iaʻu ma ka hoʻopaʻa haʻawina ʻana i ka makemakika? Ke piholo nei wau i ka papa a ʻike wau he wahine akamai loa ʻoe. Hiki paha ke kōkua ma hope o ka hana ʻana i ke ahiahi? Hiki iaʻu ke lawe mai ka meaʻai māmā a hui kāua ma ka hale waihona puke.